देन्मर्क् अ <hesitation> ओल्द्नि सब्से क्सुकि थनै देख नने, हन जे। <hesitation> उन् ओल्द् हप्पिनेस्स् रेपोर्त् नि सबो। <hesitation> भेसेद् नि काल् सरत् कज नत अग ब। भेसेद् नि अ विकिन्ग् हेरितगे बै अर्त्, <hesitation> फूद् अरल् लोकल् लन्गुअगे नित गैद्। भिखत्, <hesitation> देन्मर्क् नि मिनिगज बै <hesitation> बोर्देर्लन्द्स् ओफ् दन्चे। <hesitation> अरल् बिए, वोर्ल्द् नि सब्से हप्पिएस्त् अरल् सब्से कोम् चोर्रुप्तिओन् <hesitation> थनै देखि निपित् रौन्से। <hesitation> भेसेद् नि बन्सिनन मिदि क्लस् <hesitation> फमिलित् अदोन्ग्। देन्मर्कव् अर् पोर् मने दुक्य <hesitation> मन्सेपेर् नि लेसेन कोम् देन्मर्कव्। <hesitation> भेसेद् नि मन्सेपेर <hesitation> बन्सिनन एदुकतेद् अरल् <hesitation> ओपेन् मिन्देद् सेइयन्।